<hesitation> bueno biu ndru chaung ndu lai kabale kara lai ki kiyet y kara lai mas ki kit y luego lai kara mas kit kit y ru njuande meje njaung <hesitation> te asi kun lju <hesitation> asi como como te te como nda salsa asi como guacamole y aveces nda ensalada si te asi de bale nep pemp dapay lju stakat meje ru tep meje asi ya meje pemp njaung pues kua kiau ni nau mas pi meju xau kiau y kiau si si lanaung pues ni mas ni pik pa ne si si mpa be ya xii ki bakjau nda ni nju naung asi como bata asi nda nmje mjau mpa bi ya kue laui bakjau bi ya nip bajau y ru ki kiyet ame ndu nda laju lanaung asi kanduky nmiu lai kaki njeu nchaung gamen lejemp ki kiyet y mas. Pues kiua casi nip lai ju ut riat njua de kajuay si kajuay ne bejent y kiua bi riat nda lantaung y luego pues nda ni njuu mas diñio naung porque amay y ya pus aa aveces nip lapa aveces mas a aveces nda kilo pues aa pues nda amay nda nip lapa pero ru kanuye karnu asi por rampiay asi nda lanaung y luego ru raxi ndu njuande mjau stakiuang esa ndu mjau stakiuang es njuande nda ya lame kjuande ya como la diabetes njuande kiaun xiiuy nda sep lame rañchaut y eso njuande mjau es como stakiuang medicinal.